sabulu ni doh valle ha ittugo dutti ha mbandu a yiwan beh mai a itta dutti a wawan kuma a lota kare ma beh do itta dutti a wawan kuma a lota ko a laiba tasaje kanjum boh do itta dutti ko maiko ha tasaje